<hesitation> Gny ilà ny machine à laver zao laha aminay agny, magnamora ny asa aloha izy voalohany de faharoa, madio kokoa zany lamba sasà par rapport am'le sasana tagna satria iny moa zany f- efa machine, tsy mitovy am'le sasana tanana.